Дар ресторанҳо хӯрокҳои оддӣ мисли сихкабоб ё сабзавотӣ одатан арзонанд, тахминан сӣ ё панҷоҳ сомонӣ. Хӯрокҳои анъанавӣ мисли оши палов ё лагман низ метавонанд аз чил то шаст сомонӣ бошанд. Ин нархҳо вобаста ба ҷой ва сифат фарқ мекунанд.